ତୂ ଅବ ମୁର ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଦୋସ୍ତ ନହୀଂ ରହୀ। କଲ କି ତୂ ମୁର ସଂଗେ ଧୋଖାଧାରୀ କର ଲୂ। ମୁର ତୋର ଉପରେ ବହରୋସା କରୀ ଥୀ ଲୀ କି ତୂ ମୁଝେଂଦେ ତୋର ମଦଦ କରେଂ, ତୂ ଭୀ ମୁରେଂଦେ ମଦଦ କରୋ। ଲେକିନ ତୂ ମୁର ଟାଇମରେ ବଦଲୀ ଗଲୂ ଔର ମଦଦ ନହୀଂ କର ଲୂ। ଜନତୋଂ କି <hesitation> ମୁଝେ ତୁର ହିତକେ ବଡେ ସବକେ ତୁଝ ଜ୍ଯାଦା ଜରୂରତ ଥୀଲା। ତୂ ହିତକେ ବଡେ ଆଯଲୂ ଭୀ ନହୀଂ, ମୁଝେ ତୁର ହିକାମରେ ଜାଈ ଥୀଲୀ। ପର ତୁମ୍ହୋର ହିକାମରେ ମଦଦ ନହୀଂ କର ଲୂ, ତୋ ବସ ହୈଲେ ତୁର ମୁର ଦୋସ୍ତୀ ଆଈସ୍ଟ ହୋ ଖତମ।